Hutooji on dabbaji je yidi pewol ngam be vowi. laral hutooru chattudum kanjum on hokkata di sembe dartugo pewol di torrata sam. Bannin bo gaasa mai do sukki ha laral mai, ko ndabbawa mai do ha pewol di saklata di torrata.